ko moiko lama no guffun tunda lawana watana wato duffun rayuwano tishene miya ko maiko tishiye zoi ko moiko a riya na warko guffto mi na ey dare na ae dare <noise> zi gabine na ae dabbo ka ae dambu mi na tae mi ka millano mu teka kasha- kasha <noise> na nan fita ka siga ni na nan manda ka siga ni na nandi kashou akanni ka dei de na garwayeka kamin na wuri ina ka millano haushou ka kai de ka mizino kei na warkani nato wei maigida waikone ko mute aymu mu tanku hauwamu dir ko tishe ye ko kaɗ ko andeye dambo andi bu dambu dama matishi ma zui gatte ma riya waise amu warana shokkum mu warana gabta kute doshi mo ey ara warana ara mi wuri ara mi ki duk idanni an di duwaro lashim shi kasi idani andi dowaro buma afti modato ku tanku wuf wuf abuku ku wore aeku ku tanko amman shi moiti zuwei kodko zuweimi shi weit kenso duweimi. nas kon de zuwano ara ki dambu tishimu <noise> sai lumo guffon shi duk mo luwanshi kadni ta goni ku ance ta kore luma to yumu kore lumam ko tishimu yau da gobe mu tishi aymu kore luman ey mu wadan ko kei kukanki kore luman wan'i houshe ku damu mu tishe ka milla muni kai zui bu ae zui yi ka andi gyedau eh yuto bu ka waiti ki iya ey ka saratkau zawai saratko dikou ka damshe sibu bu ae mu tishi ae mu gumsi mukam mutishi aymu ki auyo yi mu ishi dambu mu ishi ara tishin mu kenan duk awancin mu dishe ben mizinau andi haibuma warti aymu dambo mu tai aemu andi haima dambi urum mu tai di andibu ma dambo ki ara ey tishi mu kenan <noise> dan mune mu tishi ma zui bu daman zui ne unko bu kaweina tiya zuibu daman tin dishene buni ma zi wahala mu wahalal ey to kaiso sa har kaiso lai'i sauwatibu ba mu koni fa lalaba mu lalaba deiyi un <noise> moti sauki en mu biske ka sar ballau deiyi un muti sauki ni bu Shikenan amman ke dole deiyi unmu saukini ko deiyi ke unni ki muzimu ke yau da gobe yau da gobe gaɗa miya fete siyoto sai labarini de ana ta kai eh mu sanko bone amman deiyi un muti zui ey zuinemu ka'a amman fasiyoto ko gunmu ka zamti ya'a ku ey galɗe gyeɗe amma weito shi kunko sima sai murɗa fuskani ta kai na lafa wani bu wani sise ni ayya zuini bu bunen bu miya a bono a fate bi a tishi zui bu miya a fete mizinto bu shi ishe hakuri shi ka millan shi warno ara ku tishenku wanna dambu ku te eyku yauwa shine rayuwar ku amman ey ea wanɗe bu na da mizi maye bu buni muzi ma dadi bu shi damɓa bunshi mu tishi eymu ko moro ma ara ne mu tishi eymu kona warno gafte mu tai eymu rayuwamu mizi ke andi mara bu mina ke raba bu kaiso ishe maramu mu ey maramu mu tai eymu to zuni ke mudamu andi jungili bu muni ke andi jungili bu dashi de ɗaiyabu de mu gommu tiya anan muni ko muzi gurnani mu ɗena mu yakge ka zaman duniya ka abi yukto hafbi duka ni na dabarbaru diɗi waine. Na go waɗe, wanɗe shi gotiya zei andi zei ɗo sai allah unshi zuimi deiyi unshi zuimu ba sha wahala me um muni daman ma tun rina bun mizi ma na unmu zuibu deiyi unmu wahala kin ɗeno muke kesi ey shikenan mu ɗenanmu amma waye tani ma mizi mu na buno andi zuimu bu iya zui buni mizi zui ɗo andi zui bu ba duk wahala ma rayuwarmu wato liko ka dambu muye rayuwamu kenan.